Enamhen na mie mumu- omamabu elamhen namic orhu amia- wa amie we amio khor-khor <hesitation> olokhor nia bheno. okhor yayin niuee lamhen na mama distub. bhirior. <hesitation> <hesitation> ola khor e mhinama-ma khu bhi rio olokhor wo yan sabor bize yota nia ero- lele ewe nia ewe nakere wel mue mhi yoto orfiukpe yor nwa onakere wel mue mhi yota nia wilegho nor yan yar mu so elamhien ni ma mie kike like ofomiu amio fo wa amio gho ka enofowa-ni bian gualor ikuo-kue mhin nor rowa egha-role eghason efeko lor efeko gha loa ne mhin de wel bhe sabor kpagbe egha son day wel bhe subor gbebhor wel bhe ghe bhor because ehuma bho wa elamhen ne huma bho wa elegha nor eleshie ofen nagha ro wa aghi dor mue busi aghi dor mubalamle <hesitation> Egue nafe ni gha yehia ebusi owhia hu abas mihen ole gho emhere we owa nebsi ye aire-ne miem fen bhan ofiotor noa omana riyobo nubhe aghe mole igho robor, aghi riukpu aya guator fioto ghe ofio to ogheghania o akhigo obi sen uwegudo gbe, uwe gbe ne, uwe miobe isen, obisen obise, obisen, ebhele rowana or uwe gbe isen uwokiene bhor eni ukpokani uwe bhe lor, <hesitation> eni ofiotoni omana riyobon ebho uwegha we omhagha riodugbu ona we oganyan gbofio to obho sabo gbuze ohi mofiotor uwe teyo <hesitation> but ilewe gha sowe elemhe nuwe gbe eyoni lewe gha so wa elambe nuwe gbe ohi ofiotor uwe yo uwe namion gbe uwe must i sue ni ofitor ariyo oleshie mhe nawe eniofiotoni omana riyobor nibho ogho wala. Ehamhen le bu-bu oro nimheya sabotalo fo uwe gha mie bussi nia, ebesie ne na sowa yowaene nagha rowa, ogebho ole ghi bunse <hesitation> enamhile agho wanhe, uwe bhote we kue mhe ebusi, nue mhanlen bho owa enomhan ole we mhe bho owa eno mhan gha kere egbe whanye ture, emhan ebobha suppose ne ya gholu oghi sammu ededegbe o haya muelebusi ni whein cos ebho oma ma kiebu ni ole shie wiena milo ologbo nagherani wehhina awo ghinilo khue ebhe sabo gbe so bi mhen yan aka enerun namhien yen bho wa eyin emhiebenor akpi ebeghi sumhan hie naghi mie bhowa emhie beror loke eyen nasomhan ni mo treat ele mhe bhe gualor ni mhebhe mion bhowa ranude we mo treat ehe na Ewo, mhe mhan gualo nimhe gha mion bhirion, akpon nasomhan ni mho treat ele and ghio bhona saliyan owa, ghi meteta emhon ghiosa emhihia gha lego lene ehuma bhirio <hesitation> eyen nia, asabo mieyen oghe ebo osabomieyen ewi omhan noa, so elemhen nodian rio omhan supplose nagagha mion bhowa bheni emhina dia nia <hesitation> cheapazi diawa mohen cheapazi elamhen nor luemhen bhomhan ole nor cose me mion mewo yelo no mhe, na mion, aka gha tamamhe memham believe, mhe nawe abhe mielamhen nodia bhi omhan amien ador. <hesitation> ekugbe heni okuobho dole dia eni elamhin okuo gha rona okpia gha rona bhenodo bhi amhen diabhi owa irio edia uwe gha atun uwe namion uwe gha yapkpia ofie ghi obo giuwe, ogha khian lobire ni <hesitation> l owo miele mhen nobun bun mama eeh onanani a eni evuator elamhen nomama woghan ole no uwe gha sabo gbe vuator kpokpania uwemi ugie-bho <hesitation> den eni ughieni uwe oyansabo yadi emhin yowa bhenu yaguator eba wobhe gha ro wa eroo-gha nikhin bho-ghe le-lan mhen-ni